Oui je conduis des véhicules. Je conduis ma voiture. Je conduis un vélo électrique 25 kilomètres heure.

Oui lors, d'un temps pluvieux, la terre donne un gout, <hesitation> donne une odeur qui est agréable, surtout après une grande pluie.

aucun technologie ne m,inquiète